الساحر لما صغر نفسو بالطريقه الغلط وقعو نفسو في مشاكل كتير جدا-وفضل يدور علي الساحرر صحبو-الي كان شغال معاه قبل كده-بس مكنش لاقيه فضل يدور عليه في اماكن كتير جدا عشان يساعدو انو يرجع تاني لحجمو الطبيعي لان هو الشخص الوحيد الي هيعرف يرجعو -لان هو الوحيد الي كان يعرف سر الطريقه الي كانو-هما شغالين عليها